हम्मर यहाँ अण्डा दुई मेरके मिल्तियाँ । एक ठो लोकल अण्डा आउ दोसर बिकासी अण्डा । बिकासी अण्डा कहलके जउन मेसिन लैके बनल रहता आउ हम्रे बाहिति किनके लैती ओहके हम्रे बिकासी अण्डा कहती । अइस्तहिं करके यदि हम्रे अपन घरमे मुर्गी पलले होइ बद्की पलले होई तउ ओइन देहल अण्डा ओहके हम्रे लोकल अण्डा कहती । लोकल अण्डा खैनामे फे मजा रहता आउर स्वास्थ्य के तहिन फे मजा रहता आउ ओहका स्वाद फे जेदा रहता । अब कैसे चिन्हबो लोकल अण्डा हइ कि बिकासी अण्डा कहलेसे लोकल अण्डा चाहिं दिख्नामे थोरी छोट रहतियाँ आउ ओइनके रङ्ग थोर थोर लाल रङ्गके रहतियाँ, खैर रङ्गके रहतियाँ । अइस्तहिं बिकासी अण्डा चाहिं दिख्नामे थोरी बडा रहतियाँ आउर ओइने सेत रहतियाँ तउ हम्रे देखके अण्डा जानलेहती यी लोकल हे कि बिकासी कहिके ।